lokanir á geðdeildum í sumar eru vegna skorts á starfsfólki en ekki fjármagni þetta segir framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítalans ráðast þurfi í átak til þess að fá hjúkrunarfræðinga til starfa um tvö þúsund börn hafa verið tekin frá foreldrum sínum á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó yfirvöld í Washington hafa sætt harðri gagnrýni fyrir harðlínustefnu sína í málum innflytjenda framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða segir vel athugandi að sjóðirnir fjárfesti í íbúðarhúsnæði hagfræðingur telur að lífeyrissjóðir ættu að byggja leiguhúsnæði tæplega níutíu Grænlendingar voru fluttir landshorna á milli árið nítján hundruð tuttugu og fimm með viðkomu á Ísafirði ljósmyndir frá flutningunum voru kveikjan að sýningu og ráðstefnu um samskipti þjóðanna á Ísafirði um helgina íslenska landsliðið í

er á leiðinni á sitt fyrsta stórmót þjálfari liðsins segir að ekki sé nauðsynlegt að vera Harry Potter aðdáandi til að skilja þar sem ekki fást hjúkrunarfræðingar til afleysinga í sumar bráðavandi geðdeildar verður því ekki leystur með auknu fjármagni þetta segir framkvæmdastjóri geðsviðs lokað verður á sumum deildum Landspítalans í langan tíma í sumar þetta á til dæmis við um margar deildir á geðsviði dagdeildin

var lokað fimmtánda júní og hún verður ekki opnuð aftur fyrr en sjöunda ágúst við munum að sjálfsögðu áfram sinna bráðaþjónustunni og þeim sem eru bráðveikir á biðlistum við raunverulega verðum að setja þá til hliðar þar til við opnum eftir verslunarmannahelgi framkvæmdastjóri Geðhjálpar sagði í fréttum RÚV í gær að lokun gæti orðið til þess að vandi þeirra sem þangað hefðu leitað verði flóknari og erfiðari þetta skerðir skerðir þjónustuna það er alveg klárt og það er alltaf vond aðgerð að þurfa að fara í en í þessu tilfelli eru eiginlega tvær ástæður fyrir þessari aðgerð annars vegar fjármagn eða skortur á því og hins vegar síðast þegar við skoðuðum þá vantaði

bara að reyna að stoppa upp í þetta gat María segir að bráðavandi geðdeildar verði ekki leystur með auknu fjármagni en deildin

þurfi meiri pening til lengri tíma litið eins og staðan er hjá okkur núna þá höfum við ekki mannskapinn hjúkrunarfræðingana en fjármagn myndi svo sannarlega hjálpa okkur til lengri tíma

við þurfum að fara í átak til þess að fá fleiri hjúkrunarfræðinga í vinnu til okkar harðlínustefna ríkisstjórnar Donalds Trumps í málefnum innflytjenda hefur víða vakið hörð viðbrögð á sex vikum

voru um tvö þúsund börn tekin frá foreldrum sínum þegar þau komu til Bandaríkjanna frá Mexíkó mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir stefnuna svívirðilega fólk sem freistar þess að komast yfir landamærin utan hefðbundinna landamærastöðva er sett í gæsluvarðhald þar bíða þau ákæru fyrir að koma ólöglega inn í landið séu börn með í för eru þau tekin af þeim og komið fyrir án foreldra sinna þetta hefur vakið hörð viðbrögð víða forsetinn kennir demókrötum um ástandið þeir hafi sett lög sem heimili framkvæmd stefnunnar hvaða lög hann á við nákvæmlega þykir óljóst aðrir hafa bent á að þetta sé nýlunda og komið til vegna stefnu í málefnum innflytjenda sem dómsmálaráðherra kynnti fyrr á þessu ári eða ekkert umburðarlyndi

dæmi eru um að tuttugu börn deili rými sem minnir á búr aðstöðunni hefur verið lýst sem fangageymslu þá hefur verið tilkynnt að koma eigi upp fyrir hundruð barna til viðbótar í

í Texas þar getur hiti farið upp í fjörutíu gráður í mörgum tilvikum er fólkið að flýja ofríki í heimalandinu og hyggst sækja um alþjóðlega vernd í Bandaríkjunum talsmenn frjálsra félagasamtaka

sem fara með málefni flóttafólks segjast ekki vita til þess að fjölskyldum sé stíað í sundur með þessum hætti í öðrum löndum

Melania Trump kallað eftir því að látið verði af stefnunni og flokkarnir tveir komi sér saman um lausn í málinu formaður Eflingar segir brýnt að finna lausn á íþyngjandi húsnæðiskostnaði láglaunafólks henni líst vel á hugmyndir hagfræðings um að lífeyrissjóðir fjárfesti í leiguhúsnæði framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða segir það athugandi láglaunafólk á Íslandi greiðir meira af tekjum sínum í húsaleigu en sami hópur annars staðar á Norðurlöndunum samkvæmt nýlegri skýrslu Íbúðalánasjóðs efling efndi til opins fundar um leigumarkaðinn í dag

lífeyrissjóðir í Sviss fyrir byggingum á fjölbýlishúsum undir leiguhúsnæði varlega áætlað myndu lífeyrissjóðir fá sex til sjö prósenta raunávöxtun Ólafur telur að til lengri tíma litið ætti þannig að verða meiri stöðuleiki á leigumarkaðnum og húsaleiga að lækka í verði er æskilegt að lífeyrissjóðirnir kaupi íbúðir og leigi út

lífeyrissjóðir hafa alltaf verið mjög stórir á fasteignamarkaði og eiga að vera það þeir eru náttúrulega í eðli sínu fjárfestar þeir eru ekki rekstraraðilar það eru kannski aðrir betri í

leigufélög og slíkt en ég held að það sé ekki spurning að skoða

að nota fjármuni sjóðfélaga og almennings í að fjárfesta í íbúðarhúsnæði ég er þeirrar skoðunar að það verði að leita allra lausna til að leysa þetta bráða vandamál ég hallast meira og meira að því

að lífeyrissjóðirnir líkur eru taldar á að ríkisstjórnarsamstarfið í Þýskalandi sé í hættu

eru í stjórninni vegna innflytjendamála innanríkisráðherra hefur sett kanslaranum afarkosti innanríkisráðherra hefur gefið Angelu Merkel tvær vikur til þess að finna samevrópska lausn á vandanum takist henni það ekki ætlar hann að skipa landamæralögreglu að vísa fólki á brott Merkel telur þetta ekki vera lausn í málinu það bitni á ríkjum eins og

Ítalíu og Grikklandi sem eigi erfitt með að taka við fleira fólki hún vill að Evrópusambandsríkin finni lausn í sameiningu

flokki taldar eru líkur á því að

lýsi yfir vantrausti á Merkel eða slíti jafnvel ríkisstjórnarsamstarfinu leiðtogar Evrópusambandsríkja hittast á fundi í lok þessa mánaðar þar sem málefni innflytjenda verða í brennidepli Merkel hitti forsætisráðherra Ítalíu í dag og lofaði að sýna Ítölum samstöðu í málaflokknum ný ríkisstjórn þar í landi hefur lýst yfir andstöðu við móttöku flóttafólks sala á íslensku grænmeti er að aukast að nýju að sögn grænmetisbænda eftir að salan tók dýfu í fyrrasumar okkur var brugðið segir einn þeirra en nú horfi til betri vegar í fyrrasumar dróst sala á íslensku grænmeti saman um tuttugu prósent milli ára þessi samdráttur var rakinn til aukinnar samkeppni vegna komu Costco nokkuð virðist vera að draga úr þessum áhrifum sýnu hraðar í grænmetinu en ávöxtunum sala

á íslensku grænmeti minnkaði mikið í fyrrasumar en er að rétta aftur úr kútnum að sögn bænda þeir þakka það breyttum áherslum og aukinni vitund neytenda um vöruna það varð rýrnun á íslenskum tómötum þá og okkur varð aðeins brugðið því að því að við höfum alltaf átt þétt og gott samband við neytendur og og vorum aðeins að velta fyrir okkur hvort hvort að okkar boðskapur hefði ekki komið

fram hundrað og sextíu þúsund gestir heimsóttu Friðheima í Reykholti í fyrra langflestir þeirra erlendir ferðamenn þar vinna rúmlega fimmtíu manns mun færri í ylræktinni en ferðaþjónustunni þetta var eitthvað sem átti að verða lítil hliðarbúgrein en nú er

orðin tvisvar sinnum stærri en

forsvarsmenn ferðaþjónustunnar segja blikur á lofti eftir að

fjölgun ferðamanna Knútur segir að vöxtur á þessum hraða hefði ekki gert greininni gott síðustu árin hafa náttúrulega verið ótrúlegt ævintýri þegar

þrjátíu prósent fjölgun ár eftir ár það er ástand sem menn reiknuðu nú ekki með að yrði endalaust þannig að við erum frekar að detta inn í þann veruleika að vera með fimm til tíu prósent fjölgun milli ára mjög áhugaverður tími þar sem

vanda sig og gera vel og ég held þegar við erum komin í gegnum ákveðið tímabil þá sitjum við eftir með

borgarfulltrúi sósíalista hyggst leggja fram tillögu á fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar á morgun þess efnis að kjörnum fulltrúum og stjórnendum borgarinnar verði ekki

lengur heimilt að þiggja þóknun fyrir fundi í stjórnum ráðum og nefndum sem haldnir eru á vinnutíma

geta numið hundruðum þúsunda króna á mánuði auk þess fá borgarfulltrúar niðurgreiddan ýmsan starfstengdan kostnað á borð við farsímanotkun og nettengingar menntamálaráðherra boðar aðgerðir til að styrkja einkarekna fjölmiðla á Íslandi aðgerðirnar verða kynntar í haust í ríkisstjórnarsáttmálanum var samþykkt að styðja við einkarekna fjölmiðla á

Íslandi þar sem rekstrarumhverfi þeirra þykir mjög ótryggt menntamálaráðherra segir að vinna við að móta þær aðgerðir sé vel á veg komin þær miðast að því að styrkja þessa umgjörð

í kringum fjölmiðla það er verið að skoða til að mynda endurgreiðslur það er

verið að skoða varðandi skatta það er verið að skoða RÚV það er verið að skoða mjög margt og við erum í rauninni komin frá því

skoða hlutina heldur líka bara að meta

hvaða áhrif tillögurnar hafa á íslenskan fjölmiðlamarkað en miðast þær að einhverju breyttu rekstrarfyrirkomulagi

við erum ekki komin svo langt í þeirri umræðu Lilja segir að tekið sé mið af stöðu fjölmiðla á Norðurlöndunum sem sé að mörgu leyti ólík stöðu einkarekinna fjölmiðla á Íslandi og það sem er að gerast til dæmis í Noregi og Svíþjóð er verið að auka stuðning til fjölmiðlana meðal annars vegna þess að það er svo

vaxandi samkeppni frá þessum stórfyrirtækjum á borð við Google og Facebook þannig það eru svo margir fjölmiðlar

í þessari stöðu að það þarf að styðja við rekstrarumhverfi þeirra því við viljum auðvitað öll hafa öfluga og gagnrýna fjölmiðla tilurð bæjarins Scoresbysunds á Grænlandi var meðal efnis á ljósmyndasýningu og ráðstefnu frá Grænlandi segir að sagan af stofnun bæjarins hafi komið á óvart árið nítján hundruð tuttugu og fimm fluttu Danir áttatíu og níu Grænlendinga flesta frá Austur Grænlandi norður á bóginn og stofnuðu bæinn

Danir til að styrkja nýlendu sína á Grænlandi á leiðinni frá

til

var stoppað á Ísafirði í fjóra daga meðal annars til að vígja prest þetta er nánast bara fyrstu tengsl Inúíta og Íslendinga það eru auðvitað einangruð tilvik til eldri hefðu komið til Íslands fyrr en þessi stóri hópur árið nítján hundruð tuttugu og fimm nú hefur verið opnuð ljósmyndasýning í Safnahúsinu á Ísafirði með ljósmyndum frá heimsókninni en Ísfirðingar sýndu grænlenska hópnum mikla athygli og fóru fram á að fólk fengi að fara í land það eru algengar hugmyndir

að Grænlendingar voru boðnir líka gamaldags gestrisni markaði upphaf að ráðstefnu á Ísafirði um samskipti Íslands og Grænlands með fyrirlestrum frá Grænlandi Íslandi og Danmörku og þá skelltu ráðstefnugestir sér líka á kajak Olsen frá Nuuk var ein fyrirlesara á ráðstefnunni hún segir að sagan á bak við tilurð byggðar í hafi komið sér á óvart

byggðar í Ittoqqortoormiit sé þekktari meðal Austur Grænlendinga en eigi vissulega að vera á allra vitorði brennir mengandi og ósjálfbærri olíu sem kostar peninga segir framkvæmdastjóri Orkuseturs hann hvetur fólk til að skipta um orkugjafa í garðinum heima til að standa við skuldbindingar Íslands um útblástur gróðurhúsalofttegunda fyrir tvö þúsund og þrjátíu þarf að draga mikið úr brennslu á olíu á öllum sviðum líka heima fyrir framkvæmdastjóri Orkuseturs skrifaði nýverið grein í Fréttablaðið þar sem fólk er hvatt til að skipta úr

í því felist mikill ávinningur fyrir umhverfið því margt smátt geri eitt stórt þó fólk upplifi ekki

eyða rosalega mikið af bensíni er þetta Sigurður tekur dæmi áætla má að

ef garðeigendur slá garðinn átta sinnum yfir sumarið hálftíma í senn fara í það um tvö hundruð og fimmtíu þúsund lítrar af olíu sem skilar sex hundruð þúsund kílóum af koltvísýringi upp í lofthjúpinn mikið framboð er af

í dag samkvæmt upplýsingum fréttastofu er eftirspurnin enn sem komið er meiri eftir

á Akureyri hefur slegið með sömu

síðustu tíu ár hann segist ekki hafa hikað við að velja sér

eiginlega datt ekki annað í hug þetta er létt meðfærilegt og auðvitað íslensk orka ég þarf aldrei að setja bensín á þetta eða skipta um olíu olíu

kerti það er ekkert mál að koma þessu í gang bara ýta á hnapp og og byrja íbúar á Borgarfirði eystra taka nú höndum saman og stofna eigin verslun en þar hefur ekki

kaupa matvöru í rúma átta mánuði samtakamáttur íbúanna er mikill og stór hluti þeirra hefur skráð sig fyrir hlutafé í versluninni í gamla pósthúsinu á Borgarfirði er verið að koma upp verslun að nýju í staðinn fyrir eyrina sem var lokað síðasta haust nú verður fyrirkomulagið öðruvísi

enda hafa heimamenn tekið sig saman og stofnað félag um reksturinn Krister Magnússon keypti húsnæðið og er kjölfestan í nýju búðinni ég á sumarhús hérna ég er ekki búsettur en ég var með á íbúafundinum hér í febrúar koma upp búð aftur búðin lokaði hérna í september í fyrra

við vorum með vinnuhelgi núna um síðustu helgi og það var bara frábær mæting stór hluti bæjarbúa kom hérna og lagði hönd á plóg alda stýrir verkefni Byggðastofnunar um brothættar byggðir á Borgarfirði og verslunin er bara byrjunin við erum að vinna stefnumótun fyrir Borgarfjörð næstu árin og núna í sumar vonandi náum við að setja af stað

rúmlega fimmtíu Borgfirðingar hafa skráð sig fyrir hlutafé í nýja kaupfélaginu sem enn hefur ekki fengið nafn

opna fyrsta júlí

að fara sjötíu kílómetra eða hundrað og fjörutíu kílómetra til að sérstaklega um veturinn

að komast í búð það eru fleiri að fara á h m en íslenska karlalandsliðið í fótbolta íslenska landsliðið í er á leiðinni á sitt fyrsta stórmót það kannast líklega flestir við Quidditch sem hafa lesið bækurnar eða séð myndirnar um Harry Potter

er upphaflega

og hugsuð fyrir þá sem kunna að fljúga á kústum

það hins vegar ekki stoppa sig þau fljúga út á sitt fyrsta stórmót á Ítalíu eftir tæpa viku þar sem tuttugu og níu landslið frá fimm heimsálfum keppa í íþróttinni í Quidditch leik eru tvö lið í hvoru liði eru sex leikmenn sem verða að vera með kústskaft á milli lappanna einn þeirra er leitari sem hefur það að markmiði að finna gullnu

eins og var hlutverk Harry Potter

eldingin er í rauninni manneskja af því við erum ekki með nógu þróaða

vera með fljúgandi bolta út um allt sem allir reyna að ná þá er gullna eldingin manneskja í gulum fötum sem

í sokk fastan aftan á sér og markmið er að reyna að ná þessum sokk án þess

landsliðsins segir að eins og í öðrum íþróttum nái fólk árangri í með því að æfa sig íþróttin sé fyrir alla sem hafa náð sextán ára aldri er nauðsynlegt að vera Harry Potter

þetta byrjaði sem nokkrir nördar í Bandaríkjunum að spila með skikkjur og allan pakkann en nú er þetta búið þróast út í íþrótt

sem vill prófa eitthvað nýtt að undirbúa þetta stíft frá því í nóvember við erum aðallega að fara út til að fá leikreynslu og

vinna einn til tvo leiki sýna alþjóðaheiminum að það er ekki bara fótboltinn sem getur eitthvað dregur úr norðanáttinni í nótt og á morgun og einnig styttir upp norðanlands þegar kemur fram á morgundaginn

má búast við dálítill rigningu sem verður viðvarandi meira og minna allan morgundaginn það verður svalt í veðri hiti

á bilinu fimm til tíu stig Kristjana

er eitthvað annað í

lokanir á geðdeildum í sumar eru vegna skorts á starfsfólki en ekki fjármagni þetta segir framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítalans ráðast þurfi í átak til þess að fá hjúkrunarfræðinga til starfa um tvö þúsund börn hafa verið tekin frá foreldrum sínum á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó yfirvöld í

Washington hafa sætt harðri gagnrýni fyrir harðlínustefnu sína í málum innflytjenda framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða segir vel athugandi að sjóðirnir fjárfesti í íbúðarhúsnæði hagfræðingur telur að lífeyrissjóðir ættu að byggja leiguhúsnæði tæplega níutíu Grænlendingar voru fluttir landshorna á milli árið nítján hundruð tuttugu og fimm með viðkomu á Ísafirði ljósmyndir frá flutningunum voru kveikjan að sýningu og ráðstefnu um samskipti

þjóðanna á Ísafirði um helgina íslenska landsliðið í

á leiðinni á sitt fyrsta stórmót þjálfari liðsins segir að ekki sé nauðsynlegt að vera Harry Potter aðdáandi til að skilja leikinn þá er þessum síðbúna fréttatíma lokið næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu

alltaf

punktur is við minnum á að sjónvarpsfréttir annað kvöld verða á sama tíma eða klukkan hálfníu tuttugu þrjátíu vegna útsendinga frá h m í knattspyrnu í Rússlandi en við segjum þetta gott að sinni veriði sæl